Idish yuvish mashinasi idish-tovoqlarni avtomatik ravishda yuvish uchun mo'ljallangan. Suv va yuvish vositasi yordamida idishlarni tozalaydi, keyin chayadi va issiq havo bilan ularni quritadi.